Nɨɨxkuí ntɨɨ xaꞌa trána kuii nɨ dɨɨ aꞌkanariu aꞌ kanariu kuéꞌeviɨākuivi āꞌí i vi āꞌa dɨ xi ne kunu tranachɨ kunūu asu kunu aꞌa ntáva né kunuu trana ci ví kunuu asú ci ña ntaꞌnuu dɨv dɨvɨ tɨꞌɨntɨɨkɨmi kunuu ñɨɨɨkn aꞌa chelia nchukuāá kuáꞌa mu li ne kuꞌūn ña ntɨ́ꞌɨ ña ntúvi nto kunuu gayetá ɨ kunuu dɨvɨ jojolin kunuu dɨɨꞌadɨvɨ pasa dɨvɨ kunu kɨɨɨ katadi ɨkunuuōregano kunu.